انا عندي قبعتين ,ونظار نظارتين شمسيه, ما عندي انا نظارات طبيه ما استخدمها الحمد لله انه طلع عندي قوي وسليم وامورنا تمام ,واحنا زين وميه ميه ميه ميه ,والامور ماشيه زين طيب وهكذا يعني ما املك كثير من الاحذيه.